Yam moite kalu nane, i awaute <hesitation> naloi etuine ni laue an re hulana naliya, sa pepesi taru taru lu unma sa'a. Kalu onanamoaute sa'a, ohe huoro eroe, ta e mutuwo roe roe, ta e onana terine, terine aiye la'maro ta e, o unam tolosi. Um tolosi telu se ata sa, ta e moa utei nai aena mero? Re isiniya me sau e pehu eru eruheru palahale em tolosiam. Oe peru palaem remesa, rahasiaru me sa tumata la'asi ahunien ne, rahasia oliem na lo'o sosiran kalo iyane taam. Sasaka sei ni siapora e huwari huwari, ta ite anawa sakara <laughs> yana wa ute sei? Seilo yana wauteo. Loremesa saka kahinana sehingga saka sinanahuari, isa rua tae yare tara iye, ta e liti a sona tunu kasibi <hesitation> tumata i an tiyamo pa'a rima. Oleh karna kahinane sia isa si tiwa, saka waute me se ite ana uhelo pamure se taam, wa ute inai me sosiran ni laihuno sa soseran anehuwe I an ehuwei toho tohoe me rimeu, tapi kalu kahinana sa tau. Si sietue sibarang me sia kira? Si kira si kira sa losae lo hura hula morinata so oro, mo kalu liwate olou haha lula na hiyata, sa'a sakarang memang sakae tomahema meri losaka ita nauwo se ke yama sei ai, papa sai si an huhuin huhuin huhuin, mo taam sakae si liyawase i tatam se ataukah i mola yanasai an seri'i waruwae? Saka kahinane me sa ke i meo, remesa si ata e loto losia me sasaka iti itiwaru taamlo kakahinane me ruai me itiwaru, lolane me saka i sepeu ruyae hueruwaloi itemani tiwaru tamne, jadi setelah yame taam, tainana huari rua setelu isa si. tai waiyeyare kasibi lain se, a nue se, atau waiyale se, na e asitele se tamdan se tae yare a sona hanan sa, tau ase'e otiloi an, ta'i te'iyana se. mama'i aniyai yaniyo, e wauteyo, sei lo'o <hesitation> wa auta apesei amamni i nanawaute um mae Au e perehuariyo lamato losi me hi maraina anase iyanee tam sa sikaneni yanno. Jadi <hesitation> mo pamutue me semmutu mutu mutu mutu, emutu pason. jadie emutu pason me saka kahinane me sakai i tunue na, itunue inai maleroe roe matanese ke lehuweya taraiye. <hesitation> lehuweya taraei sosiransai ana aso asona anan me ehu <hesitation> sosirantan ta'aniya sei <hesitation> setela si sa'aro lama i naname sei tiani hurume loi loe karna yare anai mo kalu anai taamo koi rosiranwe rame tehe eru. Mo kalu yare anai saseme, jadi kahinana ounaisa si amameme sa si tiwa, artinya si tiwamesa oleh karna si hitung rehulane, ulahahiyata, hulanar ire, kalu nai ama kira taam berarti saka ama amemena amaana saka si balagu anei si. Mo kalu na um kira ta u na toloasi, na o wauti inae sa na, onanare huariyam me na coba o i turue palang le ke. kalu remesa hulane lai mutu pa'asune sahulane na lia mane bisa sa'ule ule sahae a ne, uule sai sa bisa an ne tam loi mutu mo kalu mutu tam sasaka uliya an ne, alagi kalu lau palato losi lahalei sasam la yau usaha uli uliye eu turus me Lo'o siriene me sa usa turus jadi tolosi mesa otu turus tawa aute mesa re wae mutuleu palale me heu hoa rea mereo, lebe leberu rusa reheru le'e. jadi kalu kahinana onai sa si tiwa hula murinate tam sae si tiwaen, kalu <hesitation> ye tue se me tam saka anaua saka si unalako, kalu se me lau oleh karna nere a amoi ta'm mo. mo kalu a amoe ae kosiwan asona hananea tihiru. jadi kalu itei hidup re inane i makana makana re ina re eya makira i si tam, sasaka anaua saka se merio, saka sai totule sai naman tam olama si eue si me ta si eue si. oleh karna wera pala luma lalei mansa ya stam mo. mo kalu wera mansa si ehu lau supa to, saka opala luma lale mane lo sebab re a amere me turus, jadi ne i an hatue tun yai riro, tun yai reine makana ro saharu sa makira la'a. kira la'a mesa oleh karna i pikir ne meme, anaoa to. si ana sesiran deimae si an sae mo kalu ite <hesitation> anao duniai sakarou sa ta'm Wa aute na inai sei malayane inai sei, emesao ana mesa anti huwe huwe. Nasaka sosiran na suoe suoe topeheru sei an <hesitation> an tam o? Lo ole karna itu yan yamakira tam, mo kalu aniya kira saseme? Jadi harus inana ama memesi si kira, sebab kira tu mata lairoi iroi sapa son, ole karna ne <hesitation> si kiraru meri yo